La minday fiara mandeha ho azy satria ategna la minday fiara mandeha fiara mandeha hoa azy ategna tsy misy tsy miasa say amignino amignino zao fa dafa i avao zany i avaozany i avao mitondra gnainy agny amy tany andehana tegna agny